Haani lamɓe e gomnaati hokka sha'anu mo'inki gelle mihimmaci. ngam e gelle e dowla men mo'inaaka, kenɗi Carbon, e Methene wonnay malafaare duniya, ko wiyeete ozone leya. Daga ɗon en boni. Wala jonnde jam.